Kua kuaraɨ rupi ome yandeve electricidad, kua jae yaiporu vaera kuaraɨ ajɨ, jeta kuanunga oiporu va, kua mbaetɨ jepɨ ete, jare kuarupi yamborɨ ikavi vaera yandeɨvɨ